സ്പേന് സമ്സ്ക്രുതി സമ്പ്രദയലു കലലു സന്ഗിഥമ്। ബോജനമ് മരിഉ പന്ദുവല തോ പ്രപന്ഛ വേപ്ഥന്ഗ। പ്രസിദ്ധിഛേന്ദി ഇന്ദി സ്പേന് സമ്സ്ക്രുതി മുഖ്യമ്ശലു। ബഹശ, സ്പനിശ്, അധികര ബഹശ, കനി, കതലന്। ഗല്ലേസിഅന് ബസ്ക്വന്തി സ്ഥനിക ബഹശ ലുകുദ। ഉന്ന ഹി സന്ഗിഥമ്, മരിഉ, ന്ധുര്ഛമ്, ഫ്ലമേന്ചോ। ദന്ചേ, ഗുഇതര്, സന്ഗിഥമ്, പ്രസിദ്ധമ്, അഹരമ്। പഏല്ല, തപസ്, ഛുര്രോസ്, രഛുരിഅമ്, പോന്ദിന। വന്തകലു, സമ്പ്രദയമ്, വേദുകലു ല തോമതിന। രുന്നിന്ഗ് ഓഫ് ഥേ ബുല്ല്സ് ഹേലിച് വീക് അനേയ് വല। വേദുകലു ച്രീദലു, ഫൂത്ബല്ല്, ബുല്ല്ഫിഘ്തിന്ഗ്। പ്രജധരന പോന്ദേയയു കലലു മരിഉ നിര്മന്। ശേഘി പബ്ലോ പികസോ സല്വോദേര് ദലി വന്തി ഗുപ്പ। കലകര്ലു ഗൌദി നിര്മിന്ശിന സഗ്രദ। ഫമിലിഅ വന്തി പ്രസിദ്ധി ഭവനലു।